Tyondo ne kyaroo ne koi mising eng' sapet nyu ko twigait, kyaroo lekiilapati ama- am ak kochulei katiit nyi akwamei sakeek che mii che koeen chepo ketiik che koeen, ko ki toma akeere anyun, kipetuut nyu ne tai akeere kokimii poresti kwamati ketiik, sakeek ap ketiik a- ako ako akolapati amaarunyi keeldo akokae akokoi kosiir tyongik tukul.